Ja nanquie na caꞌnaⁿti ntyji juunaꞌ naaⁿ caxti neiⁿncooꞌ ntyjiya na nntseiꞌnaⁿya chiuuwaa nleñꞌoomꞌ juunaꞌ ee jeeⁿ caꞌnaⁿ caxti ma jndeiijndeiicheⁿ xjeⁿ na naaⁿ caxti tsjoomya ñencooꞌ ntyji na ja nleiꞌnaⁿya ndoꞌ chaꞌtso xjeⁿ ja quiqueⁿya cwenta chiuuwaa nluii juunaꞌ cwaaⁿ na quitseiñꞌoomꞌñe tsꞌaⁿ naaⁿ caxti ee juunaꞌ jeeⁿ caꞌnaⁿnaꞌ na quiluiinaꞌ chaꞌxjeⁿ na naaⁿ caxti tsjoomya na ꞌoocwe jndye nnom ta̱ chaꞌxjeⁿ na zanahoria, ta̱xmeiiⁿ, cilantro jndye ntꞌomcheⁿ nnom ꞌnaⁿ na ꞌoocwe na nntsꞌaanaꞌ na cachi naaⁿ chaꞌ na luaaꞌ macaꞌnaⁿti naaⁿ na nncjiꞌnaꞌ joꞌ na ja caꞌnaⁿ ntyji naaⁿ caxti chaꞌ na meiⁿnquiaa xjeⁿ cwaaⁿ na ñenco̱ mꞌaaⁿndyo̱ ndoꞌ nntsꞌaanaꞌ na ñecwaꞌya naaⁿ caxti nnda̱a̱ na ja nntsꞌaya juunaꞌ ee cantyja na jnda̱ maꞌnaⁿya chiuuwaa na nluii juunaꞌ oo mañejuu tiempo jatseiꞌnaⁿtya̱ya chiuuwaa na nntsꞌaa tsꞌaⁿ juunaꞌ.